Yimɓe sayel kaŋum e funnage sirlanga ɓe meɗi habuɗe basiji mawɗi, e ɓettaade. Nden non ɗiin ɗoon baasiiji ngaaɗii sabaabu waro hooreeji mawɗi. <hesitation> Ɗun saabii nde taariki leydi ndii kulle gaɗɗe muuɗun kiisaa fu, ɗunɗoo hiisete hen e ɓettaade.